طبعاٌ أني واجد عندي هوايات لكن أفضل هواية عندي هي إني أرسم. فأني أحب الرسم أحب أرسم لوحات وناس وأرسم كارتونز وأرسم قصص مصورة وأحب بعد إني حتى عيد ميلادات أصدقائي وجدي يعني مثلاً ولادة وزواج وهالأشياء. بدال ما أروح أشتري وأخسر فلوسي، ويش أسوي؟ أقعد في البيت وأرسم ليهم. فهادا اللي أحب أسويه في وقت فراغي.